Neryu bwa omwibya ngabiribya ndeke, omwa miyendereyo eyakyisomo, neryu bwa ngabana ebitsibu bino, abaghenzibaye abathwabyanabo kutsi abathwangabya ithuninabo, ibobakaghana banganaghana eritsemera ekyangalhi ibasababathi ambu ithwabosi thulyalingirirana bethu ekyo sikyangabya, neryo ibwa ebitsibu ebyangabana ingyekabikabya inikyi ebikagyungulha esyazira syayi syekyi esyerithungiramu namabuwa indi ngakyungulhange business ndebe, ngabughindi ngaye namatsuka ebusiness ngatsuka hanu ekyi eduka ekyisenge ekyangalyendi pangisya emithwalhu ngikumi siwabirikania na munye kyisenge nikumi wuka iwukathasyasubulha wuthe wukasyathuha athi <hesitation> hanu habirikalha ekyisenge ekyo wukathuha mithwalhu makumi asathu wukabulilirya ambu nani mwakanamiya kuwukayatsuka heduka neryo amayabugha athi bakalayekyi omuhendo owekisenge kutsi erent eyekisenge neryo iwathasyabu, ngathasyatsukirahayi wanganabya iwabirikolha emiza yawu ﻿Kutsi iwabirithakanizya, ngayathuha akasente ahawulyakiha obundi wulyakayibweka, erithasyakasubyayo kakenda ikanakwekyi kwamawoba, wumbereraye emithwalhu makumi asathu ngathuha mezi asathu ekyisenge kyayi wukahikayo ambu nimithwalhu asathu ekyisenge okwezi <hesitation> mama wamangolha nabi kutsi thatha wamangolha nabi, athihano ambu babyababirikalyahu emisolho yabirikalha inakusuborera ebyamisolho wukabya wukathasyayowa <hesitation> halhi omundu oyuyakulimirira syanzire wukabyahu, ithwethunemuthuha esyo ekyawu kyabanayalhwera kyisa yiwalhangira wuthi halhi abakakusuzira eribyanabi, mukama yuwambire misi yiwathuha esyosente esyo, it is my achievement ngasithuha ebusiness eyaghenda ndeke obonabuwa indi ekyiryendibya kyitsibu nyamuhanga amasangwa kakyingulha ewabirikyingulha siwukyinge wukaghenda nakyu ngokokyabiryasa yinalhengekania athi kyikindibyakitsibu wukayibulya wuthi habwekyi ngathuha esi abandi yibanemuthuha esi, wamaza wuhume <hesitation> ngakolhere hanu habuthuku bukye ngahume neryo kundi mundu mwabuthwa yinawithe ameghenge nomukama akabuwira omwabandu yinabuwathikale. <hesitation> ngikutheka kwekyi ekyifuviro wunamufuvira oyo nayi ngikufuvira esyasente syowukamuthuha nasyosyaba sikamuthuha ebitsimu biwebisabisa wunemumuhasyo nayo inaniwusiwerya omwa bitsibu so inaghana erithunga obuholho busana nerikakirya obuholhobuno. So ebitsibu ingye ebyangabana nibike kulhaba ebibuya, ngabana bibuya binene kutsibu ingye ngomundu nangana kubwira indi nyamuhanga singawithe nayo bubi abirimbererya kyosi ekyangayidagha. Ebitsibu ebikasa ngabuthi mukama kyithikyahika kyitsuka ahakyirendi tsukira, oyulyakisethinga kyimutsukeko. Wumabya iniwe wulya setting a program eyiringeyo kitsuke eyawuli imukyambikako kundi ingye olhukyu lhwabirikyingulwa siwasi ahanalhwa nahanalhaba. So mukama akabya inanemukolha obuthuku hembe busana nayi nabirimuyikethera ngokwananyiyikethere. So ebitsibu ebitsibu byanganabya ibinenyo bethu sibyothulha bindi <hesitation>